أحب الصدج يعني والتفاؤل, التفاؤل مرة مهم في الناس, لما يكون الشخص صريح مع نفسه ومع الآخرين, ويحاول يكون إيجابي مهما كانت الظروف, بصراحة, من وجهة نزظري بيكون وقتها إنسان مميز وعنده صفات صعب إنها تكون موجودة عند ناس كثيرين, وبالذات إذا كان تحت ضغط.